نوع الموسيقى هي الموسيقى العربية الكلاسيكية والهادية زي ام كلثوم وعبد الحليم حافظ بحب بصراحة الحاجات الهادية والنغمات البسيطة واصواتهم كانت عذبة جدا وجميلة ودا النوع المفضل من الموسيقى بالنسبالي وهو بصراحة أنا شايفه حاجة جميلة جدا